إذا مثلًا لازم أنتظر ثلاث ساعات أول شي بشوف كوفي قريب وآخذلي قهوة باردة اللي أحبها وبعدين ممكن شغل مسلسل أو فيلم على جوالي وأتابع وأستمتع، وإذا عندي شوية طاقة يمكن أمشي حول المحطة وأستكشف المكان وأشوف الأماكن و يمكن أرسل للأصدقاء وأقعد أنا وياهم نتراسل وكده.